پرتگال کا کھانا اپنا سی فوڈ ڈشز کے لیے مشہور ہے، سپیشلی بکلہاؤ، سالٹڈ کوڈ فِش اس کو بولتے۔ اور وہاں بکلہاؤ کے بنانے کے تری سکٹی فائیو الگ الگ یونیک ویز ہے، سال کے ہر دن ایک نیا اسٹائل۔ سنیکس، سارڈینز اور گرِل فِش بہت پسند کیا جاتا۔ میٹ ڈشز میں کوزیدو پرتگیزا ایک ہارٹی اسٹُو آف میٹ اینڈ ویجٹیبلز پاپولر ہے۔ سویٹ کی بات کرے تو سب سے فیمس ڈیزرٹ پاستیل دی ناتا، ایک کریمی کسٹرڈ ٹارٹ جو لزبن سے شروع ہوئی اور اب دنیا بھر میں فیمس۔ اور ڈرنک میں پرتگال کی پورٹ وائن آئیکونک ہے جو یوزولی ڈورو ویلی سے آتی۔ پرتگال کی کوزین، فریش سی فوڈ، ڈیلیشس پیسٹریز اور ورلڈ کلاس وائنز۔